الكلب يحتاج على الأقل من تلاتين دقيقة إلى ساعة يومياً من التمارين سواء كانت مشي أو لعب، لكن بعض السلالات تحتاج تمارين أكتر يعني يكون سلالات غريبة تحتاج تمارين أكتر عشان يحافظوا على نشاطهم وصحتهم.